Kiwene ebakusikya, kiwene kandi ebakwanza, esonga eyokubanza angulhi ebakwa bamabiri kwanza ghukathunga emighisa minene eyerithungiramu emibiri banganakukulhya nokwa mubiri kundi bakwanzire bethu bamabibya esibakwanzire ghukabana ebabiriku ebabirikusolholha ihakabya omughisa ewerighaba ngebitsumbi ebinene bineneb iwe ebakusigha kundi sibakwanzire bamabya esibalhikusikaya siba ngakubwira indi halhi mubiri mulhebe wende ghukolhewu kundi ibwa sibakusikirye bakalhangira ewukinditsandya neryo batholhere ibakusikya kandi batholhere ebakwanza.